Kookost pruugitas tihti üteh lõhega <hesitation> näütüses <hesitation> ma olõ saanuq lõhe- ja kookosõsuppi, miä om peris hää, <hesitation> vai sis <hesitation> rohkõmb pruugitas tedä või-ollaq makõsöögi pääl. Väikene kookosõpulbri makõsöögi pääle and väega hää maitsõ.